لسلام، كيف داير؟ كلشي بخير؟ عندي ليك واحد الخبارات وخسني نچولهم ليك ولكن حتى نتلاقاو، إلا كنتي مسالي ليوم نمشيو نخرجو نتغداو <hesitation> حتى تچول ليا معاش تقدر تكون مسالي أو شنو تبغي تاكل، مهم أنايا راه مسالية نهار كامل، حتى تسيفط ليا مساج، يالله بسلامة